<hesitation> واحد صاحبي قال لي اتعلم حاجة واشتغل بيها، والنصيحىة دي فادتني جداً <hesitation> ومن بعدها رحت أخدت كورس اتعلمت <hesitation> سكيل معينة واشتغلت فريلانس بعدها لفترة طويلة.